Ok ing gete rakot sure mi vinakwik suri mi sinavei malan sim mi time nge gat ta sure malan bu skul am no silon skul sim bu tumbu kap ka calender ge ko deng sim bu malan sim bu, season avaret or simbu ura a ge mon an sim bu tme time gito be ratan simbu ura gito be telikaran ve ura ne gito tetere tu. Gito be lamte bu rongut gi talikaran ini ura ne mi papar. so are be git sim mi ura di te suru mi tu. Git te kuruke mi tu ni sinavei yeo vakwit suru mi tu. Git te sinavei. e gi gi mumu gi kap no mon ne malan calendar. A mon. Git vei deng suri bu calendar mumu kap ka calendar mumu kap na calendar. Bu tumbu git dere gi nas sungu bu sinavei winnim ne bu avaret ne. Ge sime time git te sim ne ene mi time ne git te kuor git sa menonino vatavatat sim kristmas mi mur ta bit. mi a ko bit kristmas are bo kepnitch so en bu mumu ge te kang mi season. Si mi kristmas vat tem mur mi bat. Vat te bit sim mi boko time ne time ngat te voden simbu calendar so time ne simbu kalendar so time ne bu kalendersimbu rai mane no tutuk, so simbu tambu git ge ramusir nas sinavegi. maski et sure ngan ge bear actsen sinave grana seve. bear kutch palan kernitch simbu tumbu git nge simbu time nge. E git na mi gagar ne or mi wur sim mi time nge ge kap no sawun ne bu lain kepnitch bu tambu gi te ve suwun ne bu lain kernitch bu tambu gi te ve suwun. so git kapno tilikaran misana time bu ngenonio i ot. va git na kang va mi time ne mi parpar or mi bat ta bit ta bit simi puk time nge or ren gi sar a ot wunur malan ni ri or mi kapik suar kian kepnitch en man sa season malan ge se time ge se wua sure i ura or misna time bu tumbu git ge telikaran so en git sim time ne git ge sim time ne sin git te vere no, git tilikaran sim va misna time mi ru ta wa or or kapik wa a kap witt ve et tilikaran sim bu git muumu ge ta tilikaran malan simbu tumbu git kap ka boat wan se masin sim bu boat. Mumu sim bu tumbu git ge veros me gelen. Sim time no selectim long school malagan na sim lo new ireland git tem no veros. Mur ta kup bit sin soe e ge git te bo belip so ge kinchang bu tin bu git git ta vakwit mo mur ta vator or git ta vakwit be te bo usim ngan ken be bilip a te mon sen git so are aw ge wit na vakwit mur ta gelew git te veros pelik keuk a new ireland na me tere mandar skul, or bu mane skul pastor plan kerot se git e new ireland e nas verotan na vu tabar gi ngas veros konite, tabar bit ne new ireland a ren sen mi kapnitch or or tem. no pengan malan sim mi sinavei. awe git. Ne git lusim ngan git no vadon chuck reivi bu kapnitch palan eksen sinah o. u bu quirkavell git tem no mon i aron. Git tem no moon sim bu pasin bu kar tem no kulei git mi boat tem no kulei bu palan kapnitch balus tem no kulei git. bu palan kapntich mi quirkvell atem no kullen git sem mi time nege tem no res.

Ginaga ginga usim nagon bu kamkam gita pegin na mi kamkam nge are kavieng bi are mon mon nge or nge mi kamkam ate ros malan nge malan e manggai or ritan di konos a git tave git ta por kos sim mu naua sim bu quiukavel malan a re en e git den simi kamkau git ve caur vastim noan mi kamkam re wit ge sim nisna korot or caur oit be te chock nekien so sim guise bilig maun bu mumu ge re sim kamisch sebu tuubu git so e dere bu mumu ge sevel vinim nge oitguten sim mi taim ngesure sure gi vator moni na ra tok sim skul na por sinavei sure gi laro sinavei en sen sim bu tunbu ge karno rakot sim skul. Acthen sim, mi simnavei gi te be suwun mumu gi kap no rakot sim skul ge monouos ge vadon sure bu kapnitch vaga git ba keilei vin or na kuleigit rakot sim busna karot a malan mongos va partara, bu kain kepnitch en. A rei in a tem no kulei git se or Gina gina por sinave oh malan yufu sime time ne ne dere malan ge be masa ek sen a kud ge sinave winim na git et dere palan kepnich bu tumbu se git de ta bilid sinave git te bo kawina misina kain kreu bit apnichare tem bu bit sim pasin sin bilip ma are kengi our are ko tuktuk, o are tuktuk ro rem musna vin ge sim ge sim no kanga tanga bit. A sim no bit ro reu bitdeng kak, sen ge sa dengdeng ve ge sa kinkang. so coit ve dor sim mi time ne git ta yel vation moni git te rakot sim skul. Na git te rakot na gita vorei gan mu skul. mumu ge sa dengdeng ve ge sa dengdeng ve g sa kinkang. so git ve dore sim mi time ne git ta yel. vation moni git te rakot sim skul na git te rakot skul ge mon tukun uo excen mi cinave oita mongos ve vadon share bo sina kain dapnichva git ba changa na wotel ken ge tinor sim pasin sim pasin nonogos immatar va ge tilikaran misva kain pasin a tem nor kuli gut sim ge vanic na sim ge vanic na sim ge chinohangu, so a klelei or tem mas in ne. git ta ve den sivor.